Nidakuana nreyu nruxhii iin sopa, xoni kadanguan iin caldo tión kando xhin arroz xoni kadanguan kevee, <hesitation> kuininá kú yaxhi nreyuná.